असो छे की भयो अप अपनको सनदे होई करवा नहीं, यो आदमे आवाद कही नहीं। कही टापा बड़ा अपना घर्मा करगा नहीं करगा एकालिए सन्दे होई। एकालिए ध्यान राहनों कि यो आदमे एरुद भाईया, <hesitation> एकालिए से अपनों का बचिनों सन्दे होई। तो जब एक कई भी चीज करना पड़ा, आसाद जगवनुच पड़ा था। एसाब एक रोटी चीज करना पड़ा, आसाद जगवनुच पड़ा था। नहीं है, हम रोटी कहम और अच्छे कहम। अपना मन में कैवी निरासाजर आई जाएगा।